Ne wa' kinloq' wu este wu wu chemo ke, kektij ruk'e ruk' familia <hesitation> k'eb'k'eeb' muul tya'j semanal kinb'an gastar e semanal doscientos cincuenta al mes serían mil quetzales wu wu kirb'an gastar wu ixoq pluns wa'chi' kirmuul njel wu oqxa'n.